सितंबर रो महीनो बदलाव, शिक्षा अने नई ऊर्जा रो प्रतीक छे। मानसून खत्म होण लागे, अने मौसम धीरे-धीरे सुहावनो छे। स्कूल-कॉलेजां में पढ़ाई जोरों सै चालू होवे, अने भारत में शिक्षक दिवस पाँच सितंबर गुरुजनां रो सम्मान करज। कई जगह गणेश चतुर्थी घणी धूमधाम सै मनावै, जिकरो खुशी अने समर्पण रो प्रतीक होवे। खेती-बाड़ी में नई फसल पकण लागे, अने व्यापार-अर्थव्यवस्था में भी तेजी आवे। सितंबर महीनो मेहनत, समर्पण अने त्यौहारां रो संगम होवज।